Yë yu'uk dun i'ixëch jue yë yë pixtyënk yë amkyoxkë yë mango, yë t'sek, yë atyë, pëjwi'ink, ajkë, yëyë dun.